إذا كنت باش نعيش مستعمرة في المريخ خمسة اشخاص، اكثر من خمسة ما نجمش راح يجي خمسة الحقيقة حتى صغار هوما ثلاثة، وخويا وختي وامي، على الأقل هاذونا يكونوا موجودين معي، وإذا اكثر من خمسة يكونوا عيل في الموس راجلي بابا خالاتي اولاد خالاتي كنحبهم يكونوا معايا في أي بلاصة.